Hi oñadingui tikan no ndaño danguii dani dakaña ndan, ko no ndagui ta keña yigui, yo yaxateku ho yangui ho yañi dangui okana dangui i iinña ña kuche uñadii, hé dani yaá ñayingui xa ka kokoña ñoo ña ko nguikoñate, kadaña i iinña xanakonde ihó xako ditá xako tilá xako toli, xako na nrixa kuini nguya xako ne dakida ñadii kuaña, kua no ngue ñoño ho inña yingui kadangui koñote ngué ña iña kadañaño, teni u yo'ó ni kuá iin yo'o iin, nguiko yo'o inka nguiko nridi iin un xatuná ¡ajan ajan! Nrá chentiuna i iña, nridin xatu kuini naxá kadaña nguikoña kixon ta kida ñayingui no ngue ñoño, justiciá no no inka ña yingui nguá nonduá ho ño coyoté ña kiya ndingui, nrada kitañati nakida nguikoño na ku iin yo'ó agosto yá té kingui yo yukuxa ihó kano, kena yigui chitu inka xhichí nani xa te ñanani xañada nguiko <hesitation> ihó chikutu ñoo dakadiña i iin ña catillo ko iin ko dini xakaña iña no ihó mayordomo té ndadantaña, kende hon kataxaña koña iin ihá ho naxhinia hoña naxhiniá nridaxun nada ni taña i ian xa dakidaña nguiko ño iña ujun ni yo nida yo'ó yo nguiko nidá.